Mi no creddo d'avei un evento che da solo o m'à cangiou a mæ vitta, ghe n'ò diversci perché e situaçioin son cangiæ inti anni. Fòsce o ciù importante l'é stæto fâ o militare pe dixeutto meixi quande no l'ea ancon vint'anni. M'é cangiou a vitta, m'à averto a mente ciù de quello che pensavo.